Ee noŋ a te kee noo la bii. Parisiko bii moolu la sooloolu bee be tekinoloosio le bala. Wolaŋ na ate <hesitation> ke noo la. Bii moo te baluu noo ate kooma